Yaimba reta oesauka iporoaiu yandekoti, yanderesa yave yayu ñavae keti gui yave, ñanerovaiti, juguai ombovava reve opuka omae yandere, oyere yandere, oyekiti yandere, yaguapi yave oyere yandere, oyapakua ome yendere reve